لو كنتو اطيق ارجع بالزمن على وقت من التاريخ. ، غاح ارجع عالوقت العثماني، لان بالوقت العثماني الحضارة العثمانية تعجبني، الفتوحات العثمانية كانت كلش حلوي، إمبراطورية العثمانية منظمة بشكل كلش حلو، دائما اقرا التاريخ على هاي الإمبراطورية ، فيعجبني انو ارجع بيها بالزمن